Este nuu ku'u inn ta'an liuliyo chii ujun kinte'eyoii nii sa'a in tlu'u chii, manitilu'u kuu te, sa'ayo uu tilu'u sa'ayo te ki'iyo kinchakayo naa nani kinte'eyo ta'a luliyo yua jaa suaa ya'a te ka'ayo jii xii, este ki´iro nu chaa ni kaskua'a yua chii kanchuva'ade inn tana te kuade te ko'oro achiyo kunii te kua'ayo sa'ayo animar iii na va'a na ntuva'aii nu va'a na chii'ii gana, chii este nu tuu ntia sa'a este jaa kakastu'unyo, te suni sa'ayo sa'ayo sentir jaa tuu tukuítí genteyo jaa jaii jaa kakatu'uii tau yoo, te este ki'inyo nuu cháá ni kastu'ua yua jena'ade te suni ka'ade tana, kaja'ade pero, kuni jaa ki'inyo ja na nani ki ka'ai jii gente yua nuu ku'uii te naa ki'ii ti'ilii nu cháá este ni kastu'ua yua jena'ade naa va'a este jinide nauun tana kua'ade ko'o genteyo jaa ku'u